Tegna atahôrako malôha alapaty regny ai ôhatra biby faly regny ai, biby faly bôka biby zany tsary ndraiky mijanogno amabany fa ambony fao bake izy milatsaka milatsaka aminà tampôko, magnan-jany.